Nisy zany tanora maro a niengadia reo henga andafy agny hianatsy ny fomba fitatana oronasa, a hianatsy ny fomba fitatana olo sy ny fomba famorona asa la niova tanteraky ny fiegnandreo.